Gani nkiyé ndo wathia kiyé nta bana. Okha oma gani laté laté ké wori, kha oda folamané wori, gani nkiyé, rémé gnagouni sarana gna, anga yagou an nthiarana bané an gnagounou wandi sarana ŋa parkeu antina ngana ké débéri linki, ma ni nkata, mpaba ni nkata, anti kén ndérini, kén mpi takha kignéné, wandi sarana, kha séré ngami, yagui sarana, alanti yagounou wandi sarana, kégnandi linki kiyé ngui khoto o makha, okou kén mbiré o sarano ngana dinga mbané konŋo da, kén ndigamé ntakha filéné, kén ndigamé rono odo sarano gna nakha, kha antakha rono odo wandi sara nakha, otonŋo sarano nkitouŋa, oyo sarano ndouwa mourounou, oy wandi sara ndouwa mourounou, parkeu angana nthiara mbané douwa mourou, wandi sarana nga wounou tanŋe, kénŋa fi farampéré fé, aga dala wo dala, an mpini mbaka, okou fayi oma khoro o sarano nkité, okhoro wandi sarano gna kité, wandi sara ké fayi ayani, débégouméŋa lenki kota ké. Kha agadi fofo ko débé ké linki, kéngna mouléné, agada fofo ko kaké kéngna mouléné, okou khoro kéngna kéta okou ga rini o lamanou gna li. Ogari, otonŋa kité, o tonŋa yakhou nkité, o tonŋa rémou nkité, kha douna linki esska laya lémé nŋwoutou anga kini khara nŋwakhi, angana kina nŋwakhi ké, aŋakhi ké anda koutini baka méya, soumpou ké bona, pesske lomounou ntakha dounŋéné sarano itina, kébé gana linŋi nda, ni kégna débérini, kébé gama linŋi nda ah kén nké nti débérini. An nthiarano ngana khar dokhanŋa, anda na bogou séla ana daga lakhami an ma wori, ma kati guér ké gnaŋinŋa linki, ma kati guér ké konŋinda, esskan nké do kén nthiarana kha ray gnana domé, khar kha gana gna domé, sarana ké kourouna ana mpayi, angana siro. an nthiro an gnimé da, an ngana bono khadi, aké lomou kou maranto nguéni atina iké romou maranto gnani ké akori tonŋoni kité gna, léminé sou khakhilé nganŋa wathia, kharo ga ké kiyé bé linki. ana nkhawa ana nthiarana ana tou. Kha rémé ntakhi sarana ntounou ido kégnaa mbaka séla ŋa, okou gani nkiyé okou gna domé, obiré domé, gani nthioro nguér koubéni wori ngari nthiarano ŋori idi akhini, idi biré domé, i yani gnakhama nkholé bané, i yani yarkhata nkholé bané, fofo gana gna, ini mé khiliya. Khokhoné, anari gnouma nguida anda nkhiri kha yimou fili siki guéni ani khiri, anati khali. Kha gana ri, séli goundo gnaguéni khana ko kompé nokho, séré ntakha kén moukou, séli bara nthiéfé gna guéni, khassou na ko domé, fabani fili, faba bané, khassou na takhou ka nokho khana massala, khada na bogou séla, kén kénŋa bara nthiéffé gnani, ganagni akhi ndigamé gnaguéni, khana takhou kompé nokho, khana ko séti do séti, ana dangui kha nakhanŋa, kha romou nkha khibaré ngana ri khadi, kata mbouthia télé do débé, wala kata mbouthie khar baka ka, ando sérbé gua sakhé fabbé, ane kégna mouli nkhili, anati kégna dé, iréméké ké yéyi, ana touyi téy kati daga bakka sélanŋa akhanati yo ndi mougou, aganagnii, fossiré gnaguéni, paskeu douna lénki fo bouré ŋéy, fo ssiré ŋey. Aganagni fo siré gnaguéni, ana ntoŋo anati an ana ŋarayi, anata nda bogoti ké kilé, boguo ti ké kilé, kén ké akhi ndigamé gnani, ana tokhokha nakha, aganagni tana nkha gayéy, kénkha gana ri akhan ndé, idi ké mougou, kégna, yéla ganagni ankha gadi mougou, anati nda mougou, aganagni an ngama mougou, anati ayi. ma ké, mougou kha ŋa nkorossi, na fayi séla ganagni kéguégnégnou, ona tofo ké ganagni aga gnaŋi sou, minga yila nkhili, nan ntirindi, nanti angari kébé koda a gnaŋi, kéni akhi ndigamé gna, esskeu linki andi wori kani kou nokho. Akhini fili, siki, nakhati angui gnini issou ga aniye bané, wo aniyoukou rantakha banono, passka nké na sigui ti nkhalé, mé tana na sigui tin nkhalé, nké rémé ngana fo bouré débéri gani nkiyé, ibé rémé ngana fo bouré ndébéri, ossoukéfina, ona léminé ké ona gadia, ona ta nganti toŋono kité ŋa ano ka lokhoya, okou khoro kén gna nokho, oga yékhi nokhou ni béni khadi alla gadi gna ngari kébé wori, ikha sér bané koloti kagoumou kargui, ayani no guidé, khokhoné, kha aganati kébé issou woune do télé do kéngna baté agana fofossou ko ina kégna débérini aya dintélé sokho, aya dintélé fofo, yilé ngana kéré issouwa ntakhounou sokhoba nthiombi nkhola bané, ina <hesitation> sokhoba nthiombi mini, sokhoba nthiombi ngana gnémé, inadaga gouné, yakharé bé ga soréné yarkhaté, ana mbawouya ndébéri léminé nadaga déni idaga gouné, ina bawouya domé ikoun ndo <hesitation> ikoun mpaba tougouné, ado iromou ado guida rémou, ina bawouya domé, igana bawouya domé, ina sokho ma midi, banéssou na anati wathia ké khoro mbogou, inda bogou, banéssou na bogou ana daga an lélé, ana daga ma salouma. Khoumbéné khadi, kha gana sokhoba nthiombi mini, khanda <hesitation> dougouta, anati kha boré yéla ganagni khaga souwa karna, yakharé ké da, anati khadaga souwa nkara ké yakharé da, wala yakharé kéyoume nati, léminé lin nthiouwa nkara, anadaga souwa ké kara, agana kara, ani fabani di guidani gni gouné, adi khokhono. Kén téy ay gnana manta gnana, ina té ké sokhomaga gnémé, téké gnana koundou gna ma fétéyou ngana ri, ma yilé nga tangué, dionŋou ina débérini doméya, filéyé ina débérini doméya, dji sokhéyé ngana gnémé bira bé, agatokhina yilé lo kani, inati wathia ké lokati yilé nga ronokani, lomounou; tangandé, mpayi, khana tangandi.